اذا حختار اني اكون رياضية مشهورة او فنانة مشهورة، حختار اني اكون رياضية مشهورة، صحيح انه الفن رسالة وجميل واحب وكل شي، <hesitation> بس الرياضة هي اللي حتفيدني على المستوى الصحي، صحتي تكون احسن جسمي كمان حيكون مظبط، <hesitation> كمان نفسيا الرياضة انا مقتنعة تماما انها تحول النفسية بشكل كبير صراحة.